Ñy toetsy ny ñ'andro a Sirilanka añy: Mafana, misy koa ñy nintsy, añatin'izay Ñy toetsy ny ñ'andro torôpikaly, misy ñy hafanà manday ora, misy ñy nintse manday lanezy tsy zakany ñ'olo, añatiny ñy fahavaratsy, manintsy ñ'andro ro manday masoandro mafana tsy zakany ñ'olo, misy ñy nintsy, añatiny ñy nints'io ao, misy koa ñy hafanà tampotampoky tsy zakany ñ'olo, bakeo amin'izay manday ora.